Manampy ny kôngory mivelona any Aostralia ny tongony satria tongotra ananjy igny andesigny misôty lavitra be m- avitagny mihazakazaka lavitra be; igny ahafahagny mandeha <hesitation> milefa fahavalony mandeha miaragna hanina agnanjy; tongotra agnanjy igny zany tena miasa be <hesitation> aminanjy afaka misôty deux metres izy amin'igny tongotrananjy igny.